Raha amiko manokany aloha, gny zava-kanto <hesitation> ndrindrandrindra misy ilà azy amy fiaraha-monina, vôlohany, gny zava-kanto mampianatsy; faharoy manarakan'izay, gny zava-kanto mampiala voly.